أفضل أروح رحله مع أص- أصدقائي. لإن الرحلات معاهم تنطيني فرصه للإستمتاع معاهم، ويهتمون فيني، ونضحك، ونلعب، ونسولف. لكن الرحله مع الشريك تكون كلها كلها أشياء رومانسيه وكدا وضحك ومتعه وفله.